Ma kolea hema ʻano like ko lākou ʻanila me kākou no ka mea keia ke kauwela <hesitation> a wela loa maʻaneʻi ma oʻahu a wela o kolea hema aka pili ko lākou mau hoʻomaha like me kākou a ʻaʻole ia he mea nui.